نقرا التاريخ خاطر بالنسبة ليا قد ما نقرا التاريخ قد ما نكتشف حاجات ياسر منعرفوهاش ثما حاجات ياسر مخبية ثما الغاز <hesitation> دونك التاريخ ياسر يجلبني و نحب <hesitation> هاذيك من اهم الهوايات لي عندي انو انا نبرمج في حاجات تاريخية ياسر قديمة نحس برشا حاجات بلي قرينا و الكل مهمش غامضين مهمش واضحين مهمش حقيقيين